E satroka moa zashy da misy maromaro avao koa e karazagny arakaraky e kiraro rohonisika teo ignke, misy gny e satroky, satroky an-dragno ndre gny zao ohatry hein io satrobory io, io zash da satroky hany zany io la fa misy <hesitation> havoria hoy indreo mizaka an'izà, arakaraky gne <hesitation> e raha sara zagny gn'isikinany anazy, io da anaovanao miaraka ame salova miaraka amin'azy, miaraka ame parlà ohatry, da misy koa satroky fagnevanao andavan'andro ohatry hoe andeha atonda agny anao, da erovanao gn'ainao amigne masoandro, da misy koa ohatry hoe <hesitation> e kasikety ohatry laha hagnano tenisy anao na ande hisangasanga izà na arake dianao da igny koa gn'isikinao da misy koa e satroky mihaza io akogna avidin'olo an-sena a bazary io.